Andreo agny Silia agny zany e da manao an'izao curanto zao. Io moa zany da tsy ino fa hany vita amin'ny hazandranomasina, hena, da ovy. Da misy koa izao <hesitation> matetiky koa ireo zany ampiarahandreo amin'ny ôliva izao, atody masaky.